Jam kam hande ado jodi a wala vola do? Ko a nyawdo on a yida volde ko volde mai on wala vele